Esa dua tedu epat dima enem pitu wadu sio mapudu, mapudu esa mapudu dua mapudu tedu mapude epat mapudo lima mapudu enem maputu pitu maputu wadu mapudu sio duapulu, duane esa dua ne dua duane tedu dua ne tedu dua ne tedu dua ne epat duane lima dua ne enem duane pitu duane wadu duane sio tedu nepudu, tedu ne esa tedu ne epa dua tedu ne tedu tedu ne epat tedu ne lima tedune enam tedune pitu tedune wadu tedune sio epat ne pudu, epat ne esa epat ne dua epat ne tedu epat ne tedu epat ne epat epa ne lima epa ne enem epat ne pitu epat ne wadu epat ne siou diman pudu, diman ne esa dima ne enem dimane pitu dimane badu dimane nesio enemne pudu, enem ne esa enem ne dua enem tedu enem ne epat enem ne lima enem ne enem enemne pitu enemne wadu enemne siau pitune pudu Pintu ne esa pine dua ne dua pitu ne tedu pinune epat pitu ne lima pitu ne enem pitune pitu pitu ne wadu pitu ne sio lapa pudu, lapan ne esa lapan ne dua lapa ne tedu lapan ne epat lapan ne lima lapane enem lapane pitu lapane lapane lapan lapa ne sembilan lapan se-sembilan ne pudusembila ne esa sembilan ne dua sembilan ne tedu sembilan ne epat sebilan ne lima sembilan ne enem sembilan ne pitu sembila ne wadu sembilan ne meke sembilan seratus neke pudu